Mah, dixan che e bestie ciù intelligente seggian i axi, sciben che i axi gh'an tutta unna serie de stereòtipi, gh'é tutta unna serie de proverbi. Però pâ che i axi seggian abastansa, coscì, lesti à capî e cöse. No sò s'a l'é vea ò no. E pe-o resto penso che e scimie fòscia saian e bestie ciù intelligente, fòscia.